वेतन पर बातचीत करदा टाइम हमन अपडू कोशल अनुभव मेन प्वाइंट्स बणै थै। अपडू उचित वेतन जू च डिसाडिड कन बात करदा टाइम कान्फिडैस बणै थै रखण और अपड आप थै अछा रूप मा प्रजन्ट कन।